Inkpemesego sɛka ti mam tiŋa duma nɔŋɛ ka bisega de la boole ŋmi'a, bɔkesin ŋmi'a bii buloosi ŋmi'a la zua.